Náh cuig tzáh chiu tzé la muo naum éh áh laig báh muoh muo shiu cháh tó, tó-tó aig láh tó-tó muoh ñiu fu muo tzá joh náh la báh cóh aig áh cui ya naum có-có ñiu au có yiah, yia hora áh cuig naum jo oh áh laig la ba nóh náh óh chiu gi neig óh áh, jo gi óh pei óh náh óh jo ko máh éh tóh chiíh jo la ba éh tó laig éh tó óh, éh tó chiah síh tó muoh ni jo la jo la áh chin muoh náh úh éh muoh buoh cuig shui áh có-có yia hora au bá ko noh yia éh jóh loig náh.